אויב מענטשן קענען נוצן טעכנעלאגיע צו מאכן בעסער זייערע קאכן <hesitation> זייער קאכן איז קודם מ'קען נישט אויסלערנען <hesitation> איין גוטע זאך איז אז מ'קען אויפקוקן יעדע זאך <hesitation> וואס מ'וויל און ווי אזוי מ'טוט עס, סאו דאס איז איין זאך וואס העלפט אין די טעכנעלאגיע און נאכדעם איז דא אסאך וועגן וואס מאכן גרינגער ווי אזוי צו מאכן אנדערע מינע אזוי ווי ווי אזוי צו פרייען און ווי אזוי צו טוהן אנדערע זאכן.